Eka, karaza fanatanjahan-teña ko izañy rehafintsika zao foty, basikety, lomano, rigiby, vôley, tenisy, ady totondry, moraingy, lomay, tolona, karate, ino koa boksy.